Ny bibikely dia ilay mandehandeha eny ry zareo dia mandadilady eny, iny no mety ho fifandraisan-dry zareo angambany ilay samy mandehandeha eny amin'ny tany eny